Ivid mum mabe nebinanwo ban abeni pooga nnan ipoogmani gobnatiyanan gaskiya sakaniworisu gaba raworisu bóóni igetbini iperi tugandimanso bopiri tugan dimso bóó newubsabu igebini iperi tugan dimso pennan isaran bóón piri tugan dimsoranga yare ajugan nenka póógan neba póógo jalingo wayan neba póóga jaling ini gobnatiranga iriwo seyan ga mawo bene tebe weyan <hesitation> gomnati be penen gomnati betug juganan benbo gomnati wawi jugaso bumbagan sagawo bu makarantawobu gaba daya weyannan nan kani makarantabu wa ilimibe dali liwa ilimibe yere malambuden mapenjan gininani teso asamen ta bebum kaza malum buden iwa membu jangininan ibe bumka kaza amma ibakabeni makaranta den masamen amasamen malum teso ko nóóni anka alamisali karannan karan timzem timzem gaba daya temze ha kani fiyeda je tunari malum tebe kuma ibawa beb liya tohga woseni ituma a póóg woden lipe dimsa sanam penban akáán lunbanáán dayabara anka anka dakka bono daka bonofáá gomnati nag daka bono wojenje ikeje tuna inegshin dugu gada waride bonoso nyaso inagferamiga. Inag fira kaga inno ijamsiri inag ferami kaga ino ijamshiri gomnati nebenanwo buden ibe jugen tukkanana mateso penba nanje pat <hesitation> iba yinanni siyasasuga ino azaye nen neran ajayenen neran iwo purom nyabun bóóma saranisu gena ijabe suga buni ijamenesu gena igamenesu gena izaje izaje zaje bóón putput madugan go amma gadimga mabo get katiriga kaden bun tujimshi nemotaranni jimvebuwa buna shesanga dugi geshe sanga dugi geshesanga dugi piri tugan dimso <hesitation> anbi newobsawobu anka newobsa baga abenni pooganni ibawa tug pagade bono temda ibewa tuk pire ne dim ino han maden samen shugaban madon pirenedim káán newobsana woba neban iyelen dimmanini ka el wakilba man gang-wari marigayebu <hesitation> ma gang-wariran weyanni maden tuk pirenadim ka gwobuga gaskiya woden nabenni póóganga wokanidan tong tong ko kyari anneran wodgabsa inwo bali two woliyan balidan balidenna biyukega woliyan woliyanga gaba daya wobeli bali two denbo intemewoburi tumso sananga dimbo membu tumtumso danbuden kanaranbo iwawipen inwawi <hesitation> pasan tugi harkadaso. Sai mebu sai mebu sai mewobu matasabu sepensoke wo matasabu sai pen soke bagan yenenan jange pendan ajangi penso ayeyam pensokingere sai pensoki geren womenba ijimren dimaran penso danan wa pensoda pense menso ateyenbaben ate ate ati buran tunwira wemisin dinge <hesitation> gadimga inkunmaro ivid mumbe mane gomnati ka valla kopawaren lam bonotem bum do bananni maka matimgeren da yabararan dayabaranni ipaga waran itimgeraka dóó da ineksaka bono tero semen intelaka memwobu da bóónòó tem semen nasaga jangibe ibewa saga jangenga woma amalibin mani manisuye gomnati dente amma wayan gogabadaya litigeran mabi tebe sa ipenejim sai penedim anweyan newob saban biwo ran kapbe gaba daya sikenan góóbo yaganiga gobo yaganigani bóó kenan na duyaro denna <hesitation> abene daka pogi wayan gaba daya newóógsaban binani ane jalingo mowa netebe ibali wowane tebe ani gobnatiranni wo wayi ranga pat wayirangapat wowo abawo medonbu mota tugimshe wayirangapat abawo nedonba mota tuginshin wometi samen repsso ameti seneta samenso gada daya abene daka póógi. Yanagmenen wóóga akunago tim gobnatin denbe ikonwob assowo iyarawo sanetada ko reps da teso wóó nedon buden ayasasu buga góóbuga góóbu yeti kamen yanag menen góóbuganni sai iteban asum sáán mewoburen isagaden jange newobsa budan awawo nedentebera abewaneran asagaden jange bi newob sabo dennamte amman ne bu dannan pat gaba daya pendan nagmenso gaya nagmenen kagige pandan yanagmenen kage wosani afag bete mani gobnatin nageriya ijugutuge daka sari ijuga tuge daka póógi wosamaba nni adakka póóganni wóó samabani new obsawobu ipagwaren ipaga waren ifag bonotemmani ifagbonotemmami newobsa buden inegsa bonotemdani ifagbonotem mani newobsanabuden ipagwaren ineg sa bonotem bono tem dugiga wóóbo a samen woma wogan veran gerum agerani amma bonotemda dugsoga samen gerenni yenenanni kuma gobunangande gore ama samenso kuma gobunangan neba iwavalla nanan gobunagan nebudan iwa valla nanan toh dim getiga ifagbete ifag bete inag bete ivi infagbete mamum viranbe karan weyan gomnaden saren ijangi saga kage izangi makarantade ikabebtesoranni toh mabo kuhabdise mewobu inag mewobu inag zangika saga sukanag woma agerenenbini gobnati dan nan agere bini gobnatidan karan woma amasamen. Valle póóg woden sama póógwodenannan wóó samabu wóónagan samabu aben ne seyanden woo nagen samaden nedonba aguranan seyan tebe nedonan a jimene bomdonan manogsan bumanwi malanan tibe bumanwima lanan tebe nedon magi tebanwo wan alateso wimawu widen magin iwawe toh dimge tiga ilimiran su nyaranniga anogsi bamwe amma asareno minanga isame nedonga samso dim getiga govon kuwapekinga amobe pendan kadannan gona pagananni wosa ni infagbote infagbete sakani babisu <hesitation> infagbete akigenan ka moran <hesitation> siyasa an inag tofiftinanan geruman wowa geren nanni iwogara ben ino wogu nebanzabu iwogaraben bóó awosani awosani bali awosanni ga <hesitation> ajim apc ino apc ase apc mannaken shimenden lokaci den apc ga ashe shemenduk ke be lokacida aisha yenangoga pat gansen nebu pen igabshi nebu pen nogma ibena neba isam penwa aisha nanni suka yafikate amin toh konyabo aisha valli ikamani buhari bu inegsibo wóó ano aa goba naga moso naga moso amma weyan ajugunnenka gomnatiran weyan ko gwamnatiran weyan faleni talakabu karan nanni bakeran bake dondan nanbu inadai gomnadon gotenuwa ya gani. Go tenuwake yagarannan ko kuku kam shi póógare wóó gaba daya wóó wóó ga abiwóó pendon abene daga kokun kemshikare wóó teso inyagaje pat ishiri wóóso wóó usani infagbete ivid mumbe mani sama wubsawobu abene póógan nanni kamanntiri bumnóóni akamana nanti ribum nóóni ino newobsanawóóbu insanbenen wa nóóni tun wusu tunda wanóóni tuwusuranga akama nanka tiribum nóóni atuna yegenenka nenóóni dabarawo inyewo akaman atuyeg nera bum nóónida bara woga wawi pemendon naga soga apirukuwonendim apirukun dimga atun tobka nedon iyeni to tebka nedon bembudaga tasinnan nanjega pat komapat megerene wononiso akan ageren wanóóniso ama anangapat masamen neran anemi nebu valeno nebu vallenan te amma gaba daya bowayirangapat wopenenen ido wowayeranga pat apenani dado nóónisin wayirangapat worape nen dado nóónisin wopege dimsinka yin wogi wolibo tebe aliyape dimga wo yin wóóge <hesitation> ivishi saranbe samabuga woora pewóódim sama seden wóó samase libenteso lipege bedinga awóóyin wóóga yinwóóg na gen neran getbiga pema biwa pediman awóóbo anebuga agemabiga apeyin dim ga wóóbo anebuga agemabiga apeyin dim ga wóóyin woge. Invishiwo sama buden gaskiya penanwoga naranni waga naranni pema infagbete sakanin maniwowabani gobnati nageria gabadaya gomnatin nageriya abeni taraba state ante kupa gaware bali two kupaga tunane gang dole idakka gang dole gaba daya wori daka poogden gaba dayawo seden kunaglebi ajugeninka lokaciyan madirig suwanni reveno tunanni tuna beni daka ran bali yanni gaskiyawo daka póógan beka amma idaka pat bar kaden woliso hedon negabebu ligeran nya poogmenen kege nebu abonga kumaligera pen abeni bali bali two ananni nekabebo maligeren inag yagapa wobe reveno wobu aben gaba daya pendon teso <hesitation> gaya nagmenen jumwo kage <hesitation> wo daka nebodenga. Wosa awoti kenan pendon tesora mewobu an sogumwobu abewagegidim abewa mebuje dim anka makantaran boman weyam iwagamenan sogombu ishizamekadim kani mpat masamen malum nóóni malumansasaba nagmembu pen dinbara bararan toh tesoget bomkeri <hesitation> masame donsang malum man anka makarataran kuma inegsa makarantari gaskiya nogya móómse benenran negse makarantaranni iviku ran jafaru kenan ndg toh govallareke bewarko vallabe warko vallabe sosai kuma sukunag nedon kugiman kujugaka tug sheman yirida ipoogan kage nedon kubena karen kokanika donate kokunag nedon kunag penan inbenaka university naben ni poogan nanni iye ibena university abene póógan nanni woma asamen libinimem wobukaran mapendan naganannan.